Eng nauko awagawalio osino, nii agetai tang mepeno, nepo nino osino as, iadako ule te nepo. Eng muu nepo ii, eng onang muu nepo laka pepo otoie, lake teke tai lakompo otolomano nepo pepo wena poepe. Awago ule la muu nepo io, pepo wepeno analamanolema ninang la, pekala palolale penna mubako, uka epe nna malaka ninang tawa apo upe, tuwa apo uko, palolalapenna teke alako, osno meke lakano konipe. Tewago te ano lema eng aang wepe, osino nepo. Peepo tang, ule nanila napo isa kitau nabanga ana lai empoga nege, nege menabeli toliko, peekala nala abalelio muu buko, ninang alawai eng agetai ate tee labo weai. Te wananingo agetai naniai pekala asin tuwa owala apepe, lakama o, oie lakalakadali nadalawai enang asin oie, pepoka pola noka moela matamobuko te palo alawai nan palolali nadalawai.